Raha isam-bolana de indray isam-bolana mi zaho a no mividy hagnina hoagnina de ny tegna vidiko am'zany a <hesitation> ronono, ronono mbana du beurre de <hesitation> karazana <hesitation> mofomofo mbana galety io de a depense lagniko amin'izany a eo amin'ny <hesitation> cent mille ariary akeo.